Iin onré kutinaxu ndavaxu comidaxu ho onré yexuu kedita deen, jan yexuu hi iho kenduu deen iho iketinixu kexuu nduu aceite iin ni nuyuu nii, hi navaru kenduu nuu yeján keva'a yenró yo inka chi ianjan anka ndigo nego no'o, iho iketinu kuexu ha aceite kenu inu deen ha acete jan kuu ndavaru chí atuna ndekuna ne'e pero ivaninja kuu deen ján, unuu iin deen ján kuu inka kuu nda'a nayuyen kani pero kuinani tuu inani aceite jandono yundaduna aceite onre ndavaxu ke'e ditá nachixu tuveña yexuu ndaken texon aceite nayexu onduvaxu ke'e comida an an una nani, ndavaxuu yexuu anuu ndo iho comida hina inixu queso.